بشتغل في اليوم سبع ساعات يعني تقريبا في الاسبوع بتسعه و أربعين ساعه و اجازاتي طول السنه متراوحه ما بين حوالي واحد و عشرين يوم ومتوزعين بقي علي الأسابيع طول السنه تقريبا مبتبقاش اكتر من كدا و يوم ما بتزيد بتبقي تلاتين يوم طولت السنه حد اقصي يعني.